Francia tieni climas variaus: templau i oceánicu pal norti con branus ducis i trúbilas mu prenunciás, mediterráneu nel sul colos branus más secus i caldeaus i'l clima más de monti palos Alpis ondi los iviernus sonin fríus i con muncha ñevi.